Ha lesdi am don nyalande siwtaare duddum. Don siwtaree julde sumai be julde laiha, don siwtaare yende mallum en, don siwtaare yende bikkoi don bo siwtaare nyaloma lesdi am hebi sembe hore majum.